في أحد الأيام كانت هناك أميرة ، ف هي عثرت على خريطة غامضة ف ما تدري اشلون هي ما بتعرف شو تعمل بهي الخريطة؟ ما بتعرف أي معلومات عنها؟ فذهبت الى الوالد فأخبرت الوالد بالقصة، ف هو حكالها إن هي الخريطة لمكان وايد مچهور يمتلئ بالاشباح ، ف هو حذرها إنها ما تقترب من هيدي المكان.